Nuu dijani niño kuyaka ngue jun ananua ngue ene iha yo'o enero, febrero ña'a, marzo ña'a abril abril ñakeni viko tati taka enrá ujun ndeviko ituniña ituu nuu viko nindeme ania yuneni iha chinru kaye mii minuya yai nitaza na iha, ujun agosto, septiembre, octubre noviembre venji nunduyu endemenka iha iha modo nikachuka, nduniya ya'a nuna ninka ña'a ye'e etename he ihá ujun ngue itoña ya'a indui yia iha indeme iha noviembre nga diciembre nga aveji nunka kunii ñuu ian nguu nuñi nukuiya'a.